أكثر شي أحبه في العطلة نهاية الاأسبوع إني أسير شاطئ البحر سواء يوم الجمعة أو يوم الخميس، هذا أحلى شي ممكن أسويه في العطلة في نهاية الأسبوع لأني كثير أحب البحر أحسه مكان هادي مكان استجمام مناسب لنهاية العطلة الأسبوعية.